Ah manahaky laha zaho manoka aloha tsy haiko ty fomba fikarakarafa fomba holatsy io sady tsy haiko ty fomba fanendasa azy. Raha mbo tsy niketrehiko indraiky koa moa io sady raha mbo le tsy natao indraiky ndra i mitiry maro amiany eny io. Tsy de mahasariky anay zany ny mihinan'anazy, la zay mahatonga azy- sady ny olo aminay ao koa zany tsy tsy tsy de miketriky anizao indraiky sady mbo tsy nanao anizao indraiky. Fa la hitanay avao i avily ambazary eny io, la hitanay avoa koa i mitiritiry eny io fa tsy mahasariky anay.